Laha gny fomba fiasa gny bakiraro <noise> raha io miaro tomboky <noise> mba tsy ho masaky anaty kiraro iny ao tomboky iny. Faharoan'izay koa, raha io miaro kiraro amy fahaliova satria tomboky io moa linery raha io lafa anaty kiraro ao. La lasa maimbo amizay. Ka mba tsy hahamaimbo tomboky zany, zay ty antony isikina <noise> bakiraro io.